Grecia es un país con una clima mediterrania, i enque está ala sotra punta d'Uropa pos la clima es mu comparanti ala nuestra por mé del Mediterraniu i de tenel África por frenti. Assinque más menus las mesmas caloris, los mesmus fríus. Más que nusotrus, comu mos cai cerca l'Atlánticu pos entra más augua i paquí, desquitandu el branu, pos está tó verdi i Grecia me figuru que devi de sel más sequinu tó. O quiciás sea que namás vemus los paisagis ena teli quandu los enciendus del branu. Lo mesmu passa en Estremaúra, ara que me piensu.